<noise> laenau ita atoe tagu skul tagu sola elae inau to paka, niaka. Anua pa eai magu ka sosola, paka niaka adina leleuai tu saguto akanala agana atea tadi wareau atugu magu skuludia, aibigu adi iao ena adi onou paka, niaka tagu bolaedia tadi skuluiau, paka, niaka elae tudia ia atoro anua lukautaidi amatai. Pamani elae mageala la gore aika nalo pe lukauto otoraimani. Are ea-leleu tagu gomodia saguto ela paka, niaka, aga. Pasin atorola nalo pe waimani pa tatau, ea pasin eh tagu tatau toruna magu toria siamela atorola dokia nalo patalo nalo kai peko anua laa na laa gesi laa nalo kae tnkimua, kasi inau paka, niaka tadi skuluia ea putalo ea onou eh paka, niaka tagu ea tu saikain io pasin elae, pulea, niaka tadi wareau, taguto gomodia sagu to, atugu magu skuludia, aibigu ito skuluai, tusadiato, paka, niaka adi leleu tagu gomodia saguto, anua nalo kaeua paka, niaka magu tenkim somadia ena tagu gomodia saguto paka, niaka adina leleu. Tagu toria pitalo naio peka hatinau laa nalo pe taitiau, kasi saia paka dai leleu adi atoato ia mageala soma tadi skuluia. Eh tagu tataodia siamela maguastoalaina umano di podo tagu tusaguto ai paka adina leleu mamatate atoro magu, aniani ma podogito alolai paka, niaka magu pekoamadia magu tenkimdia ito tadi mate. Are inau adi atoato inau gomo asaguto ito. Adina leleu gomoa saguto oguna adina ito atugua malo lao, magu malamala soma, aibiguai ena kain pasiniua di tata oa kasi paka, niaka aga, tadi skuluia ena kain pasin-lua, elae magu malamala soma ito tagu tu umano patalo takae, laa arimi magu tenkimua kasi ini patalo, anua saikaini stalema dipa taitio, dipa lauma ito tagu tukuala elae ena tioni arimi mala ma matete ito aguna rumai ito taguto amelau kaelo toria, elae laa magu tenkimu somaia ini pataloai ela kae tenkimu somaia, kasi paka adi leleu tagu bola, kaisina sosoladiediato magu toria magu toru astoalaina leleu en paka, niaka tadi tereau magu pekosomaia tagu tataoa adina onou tataoa. Aniani mano podo akomala aibiguai, ena aio atoro anua, na atoro di kaisia. Ana ena asaka anua kae peko sagu elae magu malamala soma, paka niaka elae magu peko somadia, adina onou, adina onou tadi wareau naio magu pekosomai, magu tenkimudia arimi di ari mate gito. Are inau adina ari leleu inau gomo ai saguto. <hesitation>